Eneru á xi kui'ya i'ni ve <hesitation> nka ja'ni ve <hesitation> jna, te ni najuiñiso fefreru á, meni ja'ni tuku, lujua ve <hesitation> ña ndakuso, te ña ndakuso te jue'eso nuu bechi, vi'i ka marzu a na juiñiso, xi na najuiñiso marzu ko juerte <hesitation> -miji i'ni, te abril, mayu á, te la te ve <hesitation> vi, ndeye'e viko lavi, abril, mayu, najuiñiso juniu, te ye ni ndeye'e ye lavi á ye mee nka ye lo kuu mijiso. <noise>